<noise> emane rasa mala ligeje <noise> tawabi <noise> bobokala <noise> okia kai ngoe ma utu ma romanga kai ngoe liri bitakono <noise> okia menege <hesitation> ngotoa. <noise>